عيوب الشهرة طبعا <hesitation> الحياة الشخصية بتروح! تدخلات الناس في الحياة وحكمهم عليك بأشياء خاطئة ومزاياها طبعا انها <hesitation> بتجيب الفلوس يتهيأ لي والشهرة.